Le camion pompier regny koa zany, regny koa zany lafa ohatsy misy tragno may na hoe misimisy raha may regny koa zany manday rano regny de manondraka an'igny motro igny am'zay malaky maty sady magnampy an'olo koa zany igny amin'ny <hesitation> mba tsy hoe mafana loatsy gn'olo.